Zaho zane naha asiny mijibone raha ty tea ty teako, piano ve re sa gitara, la naleoko raho mianatsy gitara satria, te hianarako gitara e teako satria nafa mandehandeha tena na mitsangatsangane rehe amy ty maha olombelony azo, arakarake amy ty namao rehe, mba antrano ao irery fa afaky mititiky aze, mianatsy aze. zay zane teako aze io